Nkyɛ mɛpɛ dɛ mɛtsena aban kɛse m' osiandɛ ɔno no ɔbɛyɛ maa me dan a metse m' beebiara mehia biara wɔ m'. Nna ɔno so osi asaase yi do, ɔyɛ biib- aa- adze a sɛ biibi mpo to me a nkorɔfo bɛbɛn ne m' na woehu agye me efi mu ntsɛm. Naaso <hesitation> ma-dɛm "ship" yi a ɔnenam wimu yi de ɔno de mennkɔtsena mu bi na sɛ ofi sor bɔhwe famu a mekɔka m'asɛm dɛn ni. wɛda no so ɔnnyɛ emi na mohwɛ do ntsi nka mɛtsena aban kɛse bi mu.